Saka no tiako kokoa noho ny alika satria ny saka dia biby madio a, biby malefaka; mora baikoina izy, raha asaina mivoaka izy de mandeha, asaina miditra izy de miditra.